<noise> Umuhimu wa jamii uko ngezia iyelimu ya ni kwanza ikutakiwa angea kulo ndushirikiano kulia viongozi wepangi pato uombeuli nadudi mbona na ikaiyatia yakula ama shu. e tukakuzile ana yayaa yanji kala bila kusoma <noise> vilevile yebuta kiwa tupuna tupu kwene ya wuzia nyaki mwege mani chem takula vino mwana <noise> ana yamu yamunjia iyasoma alafu navo yakupita mungolo yakupita yakutuyui mbona mkole yakupita kilangala ngatantu ya maendeleo naswa nitu yani ya kupita ngata viasaka ulafa isababu kuno <noise> yasini elimu yapasongi <noise>